woodi debbo feere ɓinngel, ɓinngel debbo feere o yahi sha'go feere so'dugo o yaran shayi say o yahi o jo ɗi say mo soorata shayi may say waddi ni mo shayi may, o jo ɗi ha gefe o ɗo yara say goɗɗo feere ma naati ha ge feere say ɗo jo ɗi ɗo yara, to say ɓinngel may say o ɓanti gite maako say o lari ɓinngel gorko may say gorko may say mo'sini mo, say gorko may say ummi wari ha pelle ma'ko say wari bi mo noy ba mi heftima?, o bi aa a annda yam o bi to a bo'ɗi yam 'ko kuma' mi jo ɗa ha pella ma en yara say o bi a, diga ɗoɗɗon say ɓe fuɗɗi yidde, nonnon ni 'kullum' say ɓe wara ɓe yara shayi 'kullum' ɓe wara ɓe yara shayi har ɓe heɓi ɓe waɗi ɓanngal.